Yande pɨa guaju yave, jokua ko ome ipuere vaera opaete mbae mbae reta yande puere yaekava, oñeme mbae yande erei jaeko yandepɨa guajuta esa jokua ko jae ñarova, mbaetɨye yandepɨaguajuyae grave yandepuereta yavaita yande jaeramo ko ikavi añete yandepɨaguaju ipuere vaera yande yayemongueta yave kua outa